Kokloa, ne wo wui nɔ via troloa, ye mì ɖona si dzo dzi, ya koe anɔ anɔ do esia la ve viɖe, si be ne wò ŋtɔ eda lɔ eme ya me wò ha nene kpoa, atsɔ kokloa nɔ de eme, anɔ ɖe fua le eŋti kakaka aɖe fua dza go. Ne ɖe fua dza goa, mi gba kɔ dena ezo ke me eɖo sia lea, mi tsɔ ɖona zɔa ŋti xlexlexle kpoa, efu vitukui vitukui kewo te ɖe eŋtia, woawo tsã wofiɔ̃na. Ne wo fiɔ̃ kpoa ava koe, aɖe ye ba dɔme be nu gbegblewoa akɔ ŋgbe, ava dzĩ, mì dzĩa, tutugbã, mì kɔnɛ ɖe adokpo dzi, akɔ si ɖe dzi viɖe ɖe dzi, atsu nu ʋeʋĩ, ayo ku dotɛ mɔwo kpoa ku ayiku mɔwo, akɔ ɖe edzi, aɖa asi ɖa dokpoadzi ba fiɔ, ne efiɔ viɖe kpoa, ya kpɔ be ebi bi ma ɖeee, ya teŋ ɖui dzro kpoa yalɔe va, akɔ ami viɖe ɖe adokpo dzi kpoa, atɔe. Atɔe keŋkeŋ kpoa, ya gba trɔ kɔ amì ɖe alui va ye tɔe va, egbe lowo va anyigba keŋkeŋ kpoa, ya trɔ va tsɔe, atsɔ da dɛ, atrɔ kɔ tsimatsi kudo amiawo ɖa dokpo dzi, nuwo la gba yi ɖe desia me nɔwò nyuiɖe kpoa, ya gba trɔ tsɔ desia aƒokeŋkeŋ dza go, nuwo asu me nɔ, yebese ku nuwo asui keŋ kpoa, ya va ɖoli lã keŋ atsɔ kɔ ɖe eme kpo evɔ ne bi kpoa, evɔ eƒo detia vɔ ye ma. Ein ye kpoe ma